<hesitation> Ny omby vavy na ny osy vavy aloha mahafantatra tsara ny tompony ihany koa izy ireny <noise> de maneho fireketam-po ah ny omby vavy satria raha ohatra hoe olona efa fantany, le manambitamby an'azy sy tia an'azy reny foana no tonga mitery ronono eo amin'azy ah de mipetraka tsara izy, tsy mandaka fa raha ohatra hoe olona tsy fantany ah, na olona vaovao no tonga mitery ronono eo ah de manipaka ny omby vavy.